Gbɛ̂gyɛ nzú íyì kwúyè kwɔlɛ. Kínzú, ɛ̀lɔ́yì nzú, á kwu enzu úmbà ó yi mbó ò dòmò, mɛkɛkà íyì luzhi endo nâ kɔ ɛ́mwú te ifyèmò mô. Kwuwó úŋgwù mbé, kwuwó ŋgwù kínzú kì kwu àŋgwɛ̂ úmbà endo mô. Àŋgwɛ̂ úmbà endo gbá a kwu enzu úmbà ǒ fyɛ̀ fyè endo mbala ɛmwú ìlɔ, gbá ɔ̌ gà mbá ò rímò ò gbàmà le. Àmá ɛ̀lɔ́yì nzú, kyiya íŋgyì kínzú o yi nzú ò dòmò maŋgyí gbá a kwu ɛ́gbá íyì utu le. Ɛ́gbá yìn utu ɛnyì, kínzú kì yi ɛ́gbá kíkɔ̀ kíkɔ̀ kíkɔ̀, íyì kínzu ki gbá. Ùlɔ́yì nzú, à gbámà íyì íssú, úlɔ́yì à gbámà íyì ikwu, à gbámà íyì anza, à gbámà íyì ikpâkpà. à gbámà íyì òrógwo, à gbámà íyì ɛ́shì, à gbámà íyì awânyì, à gbámà <hesitation> íyì ikwu. Ɛlɛ, lɛɛbi yí, íyì mi yi mìwà yí ele, ùlɔ́yì nzú à gbá yí égó. Kwuwó ŋgwù mbé, o yí wu o dòmò mu ɛ́gbá. ìyí wu idòmò mégbá ɛlɛ gbá a kwu kyiya íŋgyì, mɔgɔ́ úwù mbà ete nzú, gbá ó yí nzú o dòmò le. máte onzu úwù gbá e kè fyé <hesitation> mɛkɛkà íyì kyiya íŋgyìfo, úmbà gbàa, máte imi, te, imi mátà mì ŋɔ̀ le, Mu úwù mi wɔ le, ěnzù mi, ó fu ɛnyɔ, ó fu ɛnyɔ égó. Kwuwó ŋgwù usɔ́kwú mi, a kwu onzu úwù é fu é fu ɛnyɔ, ádá mi, é fu ɛnyɔ égó, àmá imi, úwù mì ŋɔ̀ le, míi fu ɛnyɔ égó mô, kwuwó ŋgwù mí kì síso íyì rá mô. Kyiya íŋgyì, umba gbà ó fu ɛnyɔ le, ádá mi gbá, kó là a kwu kwɔ̀kpà, mu ɔgɔ́ wù o yí èmwù le, gbá ŋɔ kâ mbula wú, èmwù úmbà ádá mi a mgbɛ mbá, gbà mi yìmò, gbà mi shéyè mbula ádá mi, mu kwɔ̀kpà le, èmwù úmbà ádá mi á gbɛ mbá, mbâfo o tó te èmwù, úmbá kwúsé gbá o tù dɛɛ gbá ò kyò wu mbó le, àmá a kwu úmbàwu, imi gbá mì shí le. Kínzú, kyiya íŋgyì gbà o yí nzú e dòmò le, onzu úwù gba o yí wu ó dòmò, kyiya íŋgyì <hesitation> mì só te, kínzú mbà òkòlò, réahí íŋgyì èshì nzú, ěnzù nzú, a kwu enzu wàsèmbyi. Kwuma ǒ wo èdúmá yì èmwù íyímò, ò gbà ò gbà o gbámà. Egbá ɛlɛ, gbá o gbá o gbá ewírí kìkɔ̀ kìkɔ̀ kìkɔ̀, íyì ká la ò fyè le. Èmù mbàa mbà, umba mbó yí ě, enzumbàfo ɔ nyɔ̀ o bóo yá màfyì mbá. Umbàfo kwuma, éko mbó gbá ó sè mbómò le, dɛɛ gbá a kwu kyiya íŋgyì írímò íŋgyì kwɔ́gbà le. Ó sè mbò mǒ, ǒ fu mbó mɛ́zhí, mâfo, ò gyí ùtà, ùtà mamari, úwòshì, ùtà wù o gyí wu ǎ, o gbɔ́ wu mà mamari, o gbɔ wu mamari, o gbo wu mà e shirimǎ dɛɛ ŋá gbá. <hesitation> èmwù mbà gbà o sè mbó mò mamari, úmbà gbà ò gyí te káa la ò shi mbó laò gbola kwúyè kɔ̀wà. Èmwù mbàambà, <hesitation> ò ló mbó mu ɛmyi íyì ùtà mɔmɔ̀, ó lo mbó mu ɛmyi íyì ùtà mɔmɔ̌. ǒ wó tê, ǒ shi mbó rito àwù, ò gyí ámyí, ǒ kàkàgyí úkwú, ǒ kòko ùtà àwù gbà ò zà ámyí kpákárá, then, ǒ kòko kenzú úŋgà ùtà àwù mà myírírí. O kòko kenzú úŋgù ùtà àwù mǎ, kwúyè úŋgwunáŋguná, ì tó mbó kwúyè gyɔ̀ɔ̀ɔ̀, i ahi ápwú, nǎ ézhìzhírì, ó kò fyé mu ɛmyi íyì émwù mbàmbà égó fô. Kyiya ìŋgyì gbà ěnzù nzú gbà o yí èmwù égó gbà mi yi àmàsa mɛkɛkà yí íyì mǐ bà ɛzà le. Kwuwó ŋgwù imi mi yìmò le mi dù ádá mi. Ádá mi e tó kwɔ̀kpà égó, ě fu ɛ̀nyɔ égó, e pɛ́ kwɔ́dá égó, imi ma, mi pɛ́ kwɔ́da égó, àmâ ɛnyɔ ifumò dé, imi mí yi ɛ́kpásù ma yí dɛɛ, mì do te mǐ bà ɛ̀zà íyì réshí ŋgyì ɛ́myi mô, àmá là a kwu úwákɔ́ mi, úwù mi yè mi dù wu le, uwu è dègbo è yi mu ɔ̀gbà mbala mi mɔmɔ̀, ě fu ɛnyɔ égó. A gbà a kwu mu ɛkɛkà íyì ɛ́gbá, <hesitation> íyì ísú. Ěnzù nzú ɔ̀ gbámà íyì isu àwù, ɔ̀ gbámà íyì èshêshì. gbà kí gyí kì rìmà bwɛ́ɛ́ le gbá i yi te, kínzú, úmbà ete nzú, Ɛ́gbá íyì ɔ̀ gbá <hesitation> íyì ísu, ɔ̀ gbá <hesitation> íyì anza, ɔ̀ gbá íyì ikwu, ɔ̀ gbá íyì ikpâkpá. Kínzú, anza, ěnzù ó fu arímɔ́gyɔ́ mayí ò wó. Ǒ kpà àtɛ̀ mayí tete, a kwùyì gbá onzu úwákɔ́ úwù gbà è dò lúkwú iwomò ǒ fu wu òròwò gbá é kpómò, gbá ádá ŋa nâ kɔ ěnzù ŋɔ ó gbá anza mô, a kwu íyì onzu úwákɔ́ àwù é kpómò, ɔ gbà ɔ́ yá anza <hesitation> íyámà mú nyɛ̀wà. Àmá énzù nzú o gbá anza ŋwù, kwuwó ŋgwù à bâ yíyámà múnyɛ̀wà, è yi yí ěé i tó kwuwô fɔ̂ɔ́. Gbá i shi gbá kwúyè úŋgwunáŋgwunà o anza mùtu le. Ó gbá anza ǎ, ò lá òdà ô sè yí mò. Kwúyè úŋgwunángwunà, ùgɔ́ úwù anza è ŋgyi, mɔmɔ̀ gbá ò ré gbá ò bóo gyí anza le, ǒ wo ùgɔ́ mawú le. mátà <hesitation> ikwu, a kwu kyiya íŋgyì ɔ́wɛ́ írímò. Ò rí ɔ́wɛ́ mikwu, ǒ fu úbyì mikwu, ǒ kpà átɛ̀ mikwu. Ikpâkpà a kwu kyiya íŋgyì ěnzu nzú o gbá le mu kènzéé, kyiya íŋgyì ikpâkpà ǐ mbwà la ěnzùmò, keyí keyí keyí, a kwu kwúyè úŋgwù ɔ̀ gbá ɛ́shì, gbá ikpâkpà lú gbâá, ikpâkpà ɛ̀nyì gbá lù mwú Gbá lù kókó lù fá kwúyè úŋgwù ɛ̀dúmà íyì ɛ́shì gbá lǔ za la ìkwúmò le, gbá ǐ mbwà yímà le. À gbà í bí í shírìmǎ, ikpâkpà ɔ̀ mwu yí, ò rí ɔ́wɛ́ mayí. Ikpàkpà ɛ̀nyì, ǒ fu úbyì mayí so a kwu kyiya íŋgyì ǐ mbwà la ěnzù mò, i ka la ìyilaréyi íyì énzù. Ki rí ɔ́wɛ́ mayí, ǒ fu úbyì mayí, ìkwîkwumò íyì úzhîdɔ́, kì kwú, dɛɛ ŋá gbá à gbà ǒ fu úbyì úkpɛ́nyí úwù ɔ̀ yâ wú àkyîga, ǒ fu ma wú ma yí tete múbyì úwù ikpâkpà. Gbà kì yi éyi íyì ɔfyá iyì íyì gbà ěnzu nzú ɔ̀ yâ yí te ìshìrìkapa. Le, kínzú ki gba yí ele, mó <hesitation> ki gba yí ele rìbà yí kwuwó ŋgwù ěnzù nzú ki kwu àgàtú mô. Múnyinzu te de enzu mbà gbà o gbámà íyì ishirikapa la ɛ́kpásù gbá a kwu àgàtú le, mó ɛ̀lɔ́yì nzú, o yi nzu ò dòmò mu ɛ́gbz íyì ishirikapa, ì gà mô. Ɛ́gbá yì gbà kì gbá yí, ìshìkapa kì gbá àwù, kwuwó ŋgwù umbwú mbwú, úmbwù gbà ěnzù nzú o yi mbwú. Ò nyá umbwu úmbwɛmwú mbwù ìshìkapa gbà ò lá meshí, nâ ò lá mapyírí. Gbá énzù nzú o gbá íyekyi le, gbá ó gyí te la ò yi rɛwá íŋgyì ìshìkapa mó le. Tɔ̀ɔ̀, bà gbà gbà, ìshìkapa ǐ mbwà nzú mà, kwuwó ŋgwù kínzú ki rí, ki rí tete. Then, kínzú kì vyé, kì yi ìrímò íyì ìshikapa íyì ò pwúlà ɔsɔ̀, ìyí ó tà mu ɔsɔ̀, ìyí gbà ò vye yí è ŋgyɔ̀ɔ̀ mbala ɛzhí íyì kínzú kì rí. So ìshikapa mà a kwu kyiya íŋgyì kǐ mbwà nzú ma mɛkɛkà íyì, íyì kyiya íŋgyì írímò. A kwu kyiya íŋgyì írímò íŋgyì kínzú kì rí tete. Kyiya íŋgyì gbà mì dò te mǐ bà ŋa ɛzà mɛkɛkà íyì ɛ́gbá <hesitation> íyì ɛ̀lɔ́yì nzú gbà ò gbá mɛkɛkà íyì ewírí íyì te i yi le bwɛ́ɛ́ gbá i ŋà wù, íyì mi yítù yí le. Gbɛ́ɛgyɛ.